สะดวกสบาย เพราะการสแกน QR code มันบ่จำเป็นต้องจำหมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งบางครั้งมันหลายโต โตบ่สามารถจำได้ แต่ QR code สามารถสแกนได้เลยโดยบ่ต้องผ่านหลายขั้นตอน

การใซ้แอปธนาคารใซ้ประหยัดกระดาษได้หลาย ได้หลายเติบ เพราะถ้าหลายคน หลายผู้หลายคน เช่น ไทยหกสิบกว่าล้านคนใซ้หกสิบกว่าล้านกระดาษ เพราะบ่ต้องทำลายธรรมชาติ อันนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่ในโทรศัพท์ได้เลย แล้วใซ้สามารถลบได้เลย

ควรปรับปรุงความเร็วในการใซ้งานแอปธนาคาร เพราะ บางเที่ยเข้าบ่ได้เลย บางทีใซ้สองสามชั่วโมง บางทีใซ้ใซ้มื้อ บางทีใซ้เป็นมื้อ ซึ่งบางเที่ย ข้อยต้องมีการจำเป็นต้องใซ้เงินในการซื้อของกิน หรือโอนไปต่างต่างเพื่อชำระ

แอปธนาคาร ทำให้ข้อย ขะ ขะ เข้าบริการทางการเงินได้ ได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถจ่ายเงินโดยการสแกน QR code ได้เลย โดยที่บ่ต้องถือเงินสด บางเที่ยข้อยกะลืมว่าเอาเงินไว้ไส หรือถือไว้หม้องใด บางเที่ยเงินกะหาย อันนี้เงินบ่หายแน่นอน

เคยใซ้แอปธนาคารไปต่างจังหวัด เป็นอะหยังที่รวด รวดเร็ว เพราะบ่ต้องใซ้สมุดบัญชีธนาคารในการเบิก สามารถกดได้เลย แต่เสียอย่างเดียว เสียค่ากดต่างจังหวัดแค่นั้นแหละ

ธนาคารควรสิมีการสอนการใซ้แอปกับผู้เฒ่า เพราะผู้เฒ่าบ่มีความรู้อาจสิกดผิดผิดใซ้ใซ้และอาจสิมีการสูญเสียเงินให้มิจฉาชีพหรือ ผู้ กลุ่มบ่หวังดี

ควรให้ความเป็นส่วนโตกับผู้โตแอปอย่างหลาย เพราะ บางเที่ยข้อมูล อิ บางอย่างมันโตเป็นความลับของส่วนบุคคล บ่อยากเปิดเผย เพราะมันเป็นเรื่องอ่อนไหวแล้วโตมีการกระทบทางหน้าตาทางสังคมของผู้โตนำ

ควรมีการปรับปรุงเรื่องภาษาให้เข้าใจง่าย เพราะ บางเที่ยมันเป็นภาษากฎหมายเนาะ คนบ่ได้เรียนกฎหมายมากะบ่กะเรื่อง ซึ่งมันต้องตีความไปอีก

กสิกร เพราะธนาคารกสิกรดูเป็นอินเตอร์ แล้วกะมีบุคคลที่หลากหลาย แล้วกะมีพันธมิตรที่หลากหลายกว่าธนาคารอื่น

วงเงินในบัตรเครดิตสำคัญบ่ สำคัญแน่นอน เพราะสามารถผ่อนอิหยังต่างต่างได้ เช่น ทองคำราคาห้าหมื่น ถ้าวงเงินบ่ถึงกะบ่สามารถผ่อนได้

เป็น เพราะว่าการมีบัตรเครดิตมันสามารถซื้อของที่อยากได้ก่อน เออ ซึ่งราคาสูงสูง เช่น ทองคำมาใส่ก่อน ซึ่งเป็นของเรื่องของหน้าตานำ ในก่อนออกงานสังคม

เป็นข้อย ข้อยสิเลือกแจ้งผ่านโทรศัพท์เพราะรวดเร็วสุด และสามารถติดต่อทางเฮาไปทาง call center เพื่อ ระงับบัญชีเลย

ข้อยสิร้องเรียนคนที่ดูแลกำกับหรือสำนัก สำนักงานสาขาใหญ่ให้จัดการ โดยระบุปัญหา เวลา และกะคนที่บริการบ่ดี

ข้อยสิโทรเข้าไปร้องเรียนทางสาขาใหญ่หรือระดับผู้จัดการ เพื่อระบุปัญหาแล้วกะเวลาในการเกิดปัญหา แล้วกะเป็นหา ปัญหาแบบใด เพื่อให้เขาพิจารณาลงโทษพนักงานคนนั้นต่อไป

การติดต่อ call center เพราะกว่าสิติดต่อได้ข้อยใซ้เวลาไปหลายนาที กว่าสิกดดอกจัน กว่าสิกดหนึ่ง หมายเลขหนึ่ง หมายเลขสอง หมายเลขสาม มีทุกหลายเลข แล้วกว่าสิติดต่อแต่ละขั้นตอนใซ้เวลาว่าแม่นหลายมื้อหลายใซ้เหลือเกิน

ข้อยใซ้ภาษา ภาษาไทยกลางในการติดต่อปัญหา เพราะภาษาไทยกลาง เป็นภาษาทางราชการ สามารถ คนสามารถสื่อสารกันได้ทุกภาค โดยที่ความหมายตรงกัน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

เสียเวลาในชีวิตประจำวัน ซึ่งสิถ้าเอาไปอย่างอื่น เช่น ไปดูหนัง ไปฟังเพลง ไปทำงาน กะต้องเสียเวลาเข้าไปสาขาเพื่อแจ้งปัญหานั้นนั้น เพื่อให้ได้รับ การแก้ปัญหา

จำเป็น เพราะประกันสำหรับคนในครอบครัวเวลาเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต สามารถเคลมประกันได้ ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระของเฮาที่จะต้องรับผิดชอบลงไปได้

ภาพติดลบของบริษัท เช่น เคสล่าสุดที่อ่านคือ AIA ซึ่งคนเฮ็ดประกันเกิดอุบัติเหตุฟันร่วงออกจากปาก แต่บ่สามารถเคลมประกันได้ บอกว่าบ่อยู่ในเคสที่สามารถเคลมประกันได้

คนในครอบครัวเพราะคนในครอบครัวจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเฮา ซึ่งบุคคลภายนอกอาจสิหวังดีหรือบ่ หรือบ่หวังดีเฮาได้ แต่คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเฮา ต้องหวังดีกับเฮา

ประกันชีวิตเพราะประกันชีวิตเป็นการลงทุนระยะยาวและกะบ่อยากให้ลูก คนรุ่นหลัง หรือทายาทข้างหลังลำบาก เวลาที่เจ้าของบ่อยู่ และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการลงทุน สำหรับการลงทุนซื้อประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เพราะไทยประกันชีวิตทำโฆษณาออกมาได้ดี แล้วกะสามารถเรียกน้ำตาได้ ซึ่งทุกอย่างที่ไทยทำ ประกันชีวิตทำออกมา เป็นโฆษณาที่ตราตรึงในใจและคำพูดปิดท้ายดีเสมอ

ในอนาคตยังบ่ฮู้ว่าสิซื้อประกันหยังเพิ่ม แต่ใกล้ใกล้นี้ฮู้คือยังบ่ซื้อหยัง เพราะเป็นการเพิ่มค่าฮู้จ่ายในการซื้อประกัน ซึ่งปัจจุบันนี้มีประกัน ประกันรถซั้นหนึ่งอยู่แล้ว

สามารถซื้อได้เลย เพราะเป็นการซื้อทางออนไลน์และสามารถ จ่ายเงินโดยแอปธนาคารได้เลย ซึ่งสะดวกสบายและสามารถรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมลได้ ซึ่งสามารถซื้อในเวลาบ่กี่นาที

อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงหรือเป็นเว็บไซต์ปลอมในการ ทำบริษัทประกันออนไลน์ ซึ่งจะต้องศึกษาดีดีว่าเป็นบริษัทจริงหรือเว็บไซต์หรือ page link จริงของบริษัทจริงหรือบ่ ฉะนั้นควรศึกษาดีดี

call center ควรฮู้จักวัฒนธรรมของอีสานหลายขึ้น เพราะ อ่า คนอีสานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทและผู้คนหลากหลาย ซึ่ง call center ต้องเข้าใจบทบาทของผู้คนที่หลากหลายของคนอีสานเช่นกัน

ยิ้มแย้มแจ่มใส่และสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้นได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ ซึ่งทำให้ลูกค้าประทับใจหลาย

บ่ เพราะเคยติดต่อไปแล้ว แนะนำอิหยังบ่ได้เลย เหมือน เสมือนว่าแก้ปัญหาบ่ได้ รู้สึกบ่ประทับใจหลาย

บ่ตรวจสอบ เพราะคิดว่าบริษัทคงสิเทรนพนักงานมาดีแล้ว ซึ่งจะสามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ อยู่ดิ อยู่แล้ว

พนักงาน call center เว้ากับข้อยบ่ดี ข้อยสิโทรแจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้านายเขา เพื่อว่ากล่าวตักเตือน และให้บทลงโทษเป็นพวกต่างต่าง เช่น ใบเตือน

จากประสบการณ์ที่เห็นกะคือแนะนำคนพิการอย่างใกล้ชิด เช่น ตาบอดกะสิอ่านให้ฟัง เป็นต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดี

คิดว่าบ่ดี เพราะว่ามันเป็นคนละรุ่นกัน ทำให้การปรับโตเข้าหากันค่อนข้างยาก แต่ถ้าคนในวัยเดียวกัน สิคุยกันโตเรื่องมากกว่า

ข้อยบ่อยากรับฟัง เพราะข้อยมีแผนอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากซื้อหยัง บริการหยัง จากธนาคารใด หม้องใด ซึ่งบ่จำเป็นมาต้อง มาเสนอข้อย

ควรมีการแต่งโตแบบภูมิฐาน ใส่สูทผูกเน็กไทหรือใส่ ซิ่นกระโปรงที่เป็นทางการ เพราะมันเป็นลักษณะของหน้าตาของธนาคารและดูเรียบร้อย ทำให้คนอยากติดต่อนำ

ข้อยมั่นใจข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าทางธนาคารต้องติวพนักงานมาอย่างดีถึงสิให้มาพูดกับผู้รับบริการธนาคารได้ บ่แม่นปล่อยหยังมา แล้วกะเว้าหยังกะได้

กู้เงินกับธนาคารดีกว่า เพราะดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามกฎหมาย สมมุติเฮาผิดนัดเฮาต้องมีการไกล่เกลี่ยหรือขึ้นศาล แต่ถ้าเป็นนอกระบบ นายทุนเฮาสิมา สามารถทำร้ายเฮาได้เลย

ดอกเบี้ยมีความสำคัญมากในการตัดสินใจกู้ เพราะ ดอกเบี้ยที่สูงกะบ่มีไผอยากกู้ แต่ถ้าดอกเบี้ยที่ต่ำ และ หรือสามารถยอมรับได้ กะสา กะเป็นปัจจัยที่สามารถกู้ได้

กู้เงินกับคนฮู้จักดีบ่ ดี แต่ถ้าเสียเครดิตแล้ว สิมองหน้ากันบ่ติดเลย นี่เป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นจะต้องระวังดีดี

เป็นแหล่งกู้เงินที่ถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยที่ถูก และบ่มีสิ่งผิดกฎหมายที่สถาบันการเงินเป็นคนกำหนด

คิดว่าปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพราะต้องดูด้วยว่าเป็นแหล่งเงินกู้ใด ถ้าเป็นแหล่งเงินกู้ที่บ่น่าเซื่อถือเซื่อ บ่ปลอดภัย แต่ถ้าเป็นแหล่งกู้เงินที่น่าเซื่อถือเซื่อถือว่าปลอดภัย

หนี้นอกระบบ เป็นปัญหาใหญ่ของอีสาน เพราะมันเป็นโตถ่วงความเจริญ และหนี้นอกระบบนี้ ดอกเบี้ยมักสิแพงทำให้ การตั้งโตของคนนั้นเป็นไปแทบสิบ่ได้

สิติดต่อไกล่เกลี่ยหนี้หนึ่งล้านนั้น เพราะเฮาจะต้องมีเครดิตต่อไป ถ้าสิอยากซื้อรถซื้อบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ถ้า คิดว่าบ่ซื้อแล้วเฮาสามารถโละหนี้นั้นได้

คิดว่าบ่เปิดเผย เพราะการที่มีหนี้ มันเป็นการที่บ่รักษาหน้าครอบครัวหรือ หรือตัวเอง ฉะนั้นเขาสิบ่เปิดเผยกันง่ายง่ายในการเป็นหนี้

การกู้เงินซ่อยสร้างชีวิตใหม่ได้อยู่เพราะถ้ากู้มาเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และ เพื่อสร้างผลกำไรมันซ่อยเป็นการทำให้ชีวิตเจ้าของดีขึ้น หา ได้มีโอกาสใหม่ใหม่

การจ่ายหนี้สำคัญมาก เพราะเป็นการรักษาเครดิตในการกู้ในอนาคตหรือทำธุรกรรมด้านการเงินต่างต่าง ซึ่งถ้าคนบ่มีเครดิตแล้วไผกะบ่อยากให้กู้

สิกู้กับคนฮู้จัก เพราะ บ่ต้องการเอกสารหยัง สามารถพูดคุยกันได้และฮู้เป็นเงินจำนวนน้อย ซึ่ง ถือว่าบ่หลาย ฮู้บ่จำเป็นต้องกู้ธนาคารใหญ่ใหญ่

ดี เพราะเป็นการสร้างโอกาสสำหรับคนที่ฮู้จักต่อเติมเงินที่มีอยู่ให้เกิดเป็นเงินที่ออกดอกออกผล แต่สิบ่ดีสำหรับคนที่กู้มาแล้วบ่ได้ทำให้เงินต่อยอด

คุ ควรได้รับสิทธิ์พิเศษ เพราะเกษตรกร คือ กระดูกสันหลังชาติ แล้วกะเป็นอาหารหลักของคนไทย ควรได้รับสิทธิ์พิเศษนั้น

ข้อยสิบ่ค้ำประกันให้ เพราะเคยมีประวัติ ข้อยค้ำให้แล้วกะโกงข้อยหลาย เพราะเคสนี้เคยเกิดกับข้อยหลายเคสแล้ว

มีความเสี่ยง เพราะเฮาบ่เฮาแหล่งเงินกู้ว่าเป็นผู้ใด มาจากไส แต่ถ้าเป็นแหล่งเงินกู้ที่ผ่านธนาคารหรือนายธนาคารหรือสถาบันการเงินน่ะ อันนั้นเฮาเฮาใจได้ เพราะมันเป็นแหล่งที่ถูกกฎหมาย

ดอกเบี้ยธนาคารนั้นนั้น เพราะการมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง คนกู้ย่อมบ่สามารถใซ้คืนได้ ฉะนั้นต้องศึกษากฎระเบียบและ ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้ดี

ติดต่อประนอมหนี้กับเจ้าหนี้หรือติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นกะ ที่เป็นของรัฐบาล เช่น โครงการพักชำระหนี้หรือโครงการพักหนี้ เพื่อให้ซ่อยไกล่เกลี่ย

เลือกกู้ เพราะว่าเป็นการกู้เงินระยะยาว จั่ง แล้วกะบ่ มีผลกระทบกะในระยะสั้น กะยังมีสามารถเงินกะในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งทำให้กะบ่หนักหลายในการคืนหนี้ ⁠

กู้เงินทำให้ชีวิตประจำวันต้องมีหนี้เพิ่มเข้ามาและจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ซึ่งการบ่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแล้ว เพิ่นว่า

เพราะเทคโนโลยี หรือสามารถกู้ผ่านออนไลน์ได้ โดยธนาคารเป็นคนอนุมัติโดยตรง ซึ่งเป็นนวัตกรรมในอนาคตอันใกล้ บ่เกินปีสองปีนี้

ลงทุนเพื่ออนาคต เพราะการใช้ชีวิตคนเฮามีระยะยาว การลงทุนเพื่อให้ระยะสั้นนั้น บ่คุ้มค่าการลงทุน แต่ระยะยาวย่อมคุ้มค่าการลงทุนของการลงทุนนั้น

ไปแน่นอน เพราะครอบครัว คือ คนในครอบ คนในครอบครัวเฮาเฮาเหมือนเฮาเป็น คนคนเดียวกัน ฉะนั้น เขาต้องหวังดีกับเฮาอยู่แล้ว

ลงทุนในทองคำดีกว่า เพราะ ทองคำสิแมว แนวโน้มมีแต่สิขึ้นหน้าและสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็วสุด ซึ่งถ้าลงทุนในที่ดิน ต้อง อาศัยการขายที่ยุ่งยาก แต่ทองคำสามารถขายได้ทุกที่ได้เลย

โอกาสในการเติบโตและกำไรสิได้ เช่นทองคำแต่ก่อนสองหมื่นเก้า เดี๋ยวนี้ห้าหมื่น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นขนาดสองเท่า ซึ่งเหมาะกับการลงทุนและแปลงเป็นเงินสดได้ทันที

จากช่อง YouTube หรือการอบรมต่างต่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้นหรือตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้น หรือทาง YouTube ซึ่งเป็นบรอดคาสต์ในการลงทุนกะมี

ลงทุนอิหยังผ่านมือถือกะได้บ่ปลอดภัยซ้ำ บ่ปลอดภัยเด้อ การลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูต่างต่างก่อนก่อนการลงทุนเพื่อศึกษาความเสี่ยงหรือศึกษาโอกาสที่จะได้รับ

การลงทุนในอิหยังที่ซ่อยให้มีรายได้เสริมนั้น มันบ่จริงเสมอไป ต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและ อ่า แนวโน้มการตลาด ถึงสิสามารถตัดสินได้

การลงทุนในอิหยังกะได้ บ่ได้กะสร้างมรดกให้ลูกหลาน ต้องศึกษาการลงทุนดีดีก่อนว่าลงทุนอิหยังแนวโน้มถึงสิดี แล้วกะลงทุนอิหยังถึงสิเติบโต ฉะนั้นต้องศึกษาหาข้อมูลจากผู้รู้หรือแหล่งความรู้ที่กะถือได้

ข้อยเลือกเบิ่งหนัง เพราะเบิ่งหนังมันมีบทสรุปในเวลาของมัน บ่เหมือนซีรีส์ซึ่ง มันสิลากยาวไปกว่าสิจบตอนและแต่ละเรื่องใซ้เวลายาวโพด

เบิ่งหนัง เพราะหนังสามารถเป็นงานอดิเรกได้ ทั้งวันหยุดและบ่หยุด ในเวลา พักจากเฮ็ดงานแล้วกะสามารถเบิ่งได้เลย หรือไม่กลับมาอยู่ห้องกะสามารถเบิ่งได้

ข้อยเลือกย่างเบิ่งของในพิพิธภัณฑ์ เพราะข้อยอยากรู้รากเหง้าของเฮามาจากไสและที่สำคัญ มัน เอาอดีตมาสอนปัจจุบันของเฮา

ข้อยเลือกเบิ่งการ์ตูน เพราะเวลาเฮ็ดงานข้อยกะเครียดพอกะแล้ว ข้อยเลยเลือกเบิ่งการ์ตูนเพื่อให้ข้อยคลายเครียดจากการทำงาน

งานอดิเรกข้อยเลือก ปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างต่าง ซึ่งการปลูกต้นไม้มันทำให้คายออกซิเจนออกมา ทำให้โลกบ่ร้อน แล้วกะมีประโยชน์กับคนเนาะ รอบรอบข้าง ทำให้ร่มเย็น

ข้อยเลือกเฮ็ดอาหาร เพราะเฮ็ดอาหารมันใซ้ขั้นตอนบ่ยุ่งยากอิหยัง โดยเฉพาะอาหารอีสาน ใซ้วัตถุดิบน้อย แต่เฮ็ดขนมต้องใซ้วัตถุดิบหลายและยุ่งยาก ขั้นตอนซับซ้อน

มี เพราะว่าเวลาเลิกงานแล้ว ก่อนนอนข้อยกะเปิดพอดแคสต์ฟัง ในโทรศัพท์กะถือว่าเป็นการผ่อนคลายไปในกะพร้อม อันนี้คืองานอดิเรกอย่างหนึ่ง

ข้อยบ่มักวาดรูป เพราะข้อยเป็นคนวาดรูปบ่งาม แล้วกะลายมือบ่งามพร้อม คนเขาสิโบะ เบิ่งบ่ออกว่าข้อยวาดรูปหยัง ข้อยอายเขา

ถ้าให้เลือกระหว่างวาดรูปกับปั้นดินเผา ข้อยขอวาดรูปดีกว่า อย่างน้อยข้อยกะพอวาดรูปได้ถึงแม้นสิบ่งาม แต่ปั้นดินเผานั่นข้อยบ่ได้เลย

ข้อยฟัง The Ghost Radio มักฟังเรื่องผี มันทำให้นอนสบาย แต่ เจ้าของกะย้าน ขัดแย้งในกะเองเนาะ เจ้าว่าบ่

สงกรานต์ของภาคอีสานที่คิดว่าแตกต่างจากภาคอื่น เพราะรักษาประเพณีวัฒนธรรมเดิมเดิม เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระ การสรงน้ำผู้เฒ่า ซึ่งเป็นฮีตเก่าคองหลังของเฮามาแต่ก่อน

ร่วมกันสร้างบั้งไฟ เพื่อแข่งขันระหว่างหมู่บ้าน แล้วกะมีการเอากันลงตม ซึ่งเป็นประเพณีของอีสานโดยแท้

สงกรานต์บ้านข้อยกะสิไปรดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำพระสงฆ์ แล้วกะรดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ แล้วกะออกไปเล่นสาดน้ำกับคนที่วิ่งตามถนน

บุญกฐินกะคือการรวบการทำบุญของคนในชุมชนหรือคนต่างถิ่น ในการรวบรวมเงิน เพื่อถวายวัดใดวัดหนึ่งในการทำบุญ ซึ่งพระสงฆ์นั้นสิเอาไปเฮ็ดหยังกะแล้วแต่เพิ่น

อาหารของคนอีสานสมัยก่อนมีตำแจ่ว แล้วกะมีลวกผักตามข้างบ้าน แล้วกะมีปิ้งปลาที่หาได้จากท้องไร่ท้องนา แล้วกะปิ้งกบ แกงหน่อไม้ ต้มส้มกบ

สมัยก่อนคนอีสานเลี้ยงงัวควายเพื่องัวไถนาก่อนฤดูกาลทำนา แล้วงัวงัวขี้งัวในการทำเป็นลานตากข้าว ในสะ สมัยก่อน ซึ่งบ่คือปัจจุบันนี้

คนอีสาน ยังใซ้มือในการกินข้าว เพราะว่าข้าวเหนียวต้องใซ้มือ ในการจก มันบ่คือข้าวเจ้าที่ต้องใซ้ใซ้ในการกิน

สร้างจากไม้ เพราะสมัยก่อนต้นไม้บ่อึดบ่อยาก ตอนสมัยเด็กน้อยยังจำได้ บ้านปู่บ้านย่าบ้านตาบ้านยายกะสร้างจากไม้ แทบสิว่าเป็นไม้ทั้งหลังเลยที่เป็นเสากะ

มีวิถีผูกพันกับธรรมชาติ เพราะการหาอยู่หากินของคนอีสานเฮา ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและหาอยู่หากินตามธรรมชาติ เช่น หน้าแล้งเฮา เฮาไปหากะปอม ไปหาหน่อไม้ ไปหากุดจี่ ไปหาดอกกระเจียว หน้าฝนเฮาไปหาไข่มดแดง

ข้อยเซื่อ เพราะว่าเป็นความเซื่อโบร่ำโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อน ว่าพญานาคนี้เฝ้าปกปักรักษาพระพุทธศาสนา และเซื่อแหล่งน้ำต่างต่างที่สำคัญ